Ñe confianza kuae ñe jaeko tuisaguevae kuae oipota jei nde rerovia katurei kiava jare nde rerovia mbae reupitita reiva jae jokuae nde nepɨrata rei rearo reirambueve